जो आंखे होती हैं। वो अलग अलग कुलर की होती हैं। वो बचपन से ही होती हैं। क्योंकि आखों पे पेंट नहीं कर सकते।